شوف الح- العيش حياة جيدة يعني تكون مبسوط ومرتاح في حياتك، يعني عندك صحة وعافية وعندك علاقات طيبة مع الناس اللي تحبهم، وكمان عندك شغل ممتع ومميز وكمان عندك أهداف تسعى لتحجيجها، يعني تعيش حياة متوازنة بين كل جوانب حياتك.